स्कूल समय मे हमनी के लैका रहली की ओने करीया न हमनी के सर चाहे मयाम पढाइ त रहतीयौ की । आ पछाडि से न हमर संगघतीया सब खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर उ ओकर कानबा मे खुसुर फुसुर उ ओकर कानबा मे खुसुर फुसुर करतियौ की। आ खुसुर फुसुर करते करते न कलसबे सफा सब जना न‌ ओकनीके मारेन पैयमाल होजाइत रहलै। सरो मयाम एकदम ओकनीके मारेन पैमाल रहैत रहलै की। हमनी के केतनो कही ना करीये खुसुर फुसुर ना करी हे खुसुर फुसुर माने ओकनीके न मानते ना रहलै की । आ ओकनीके चलते न सरो मयाम न हमनी यो केन सुनाइत रहल हमनीयो के कहे तैहनीये संगघतीया सब तोहनीये के त संगघतीया हौ तोनीयो के त औसन के करैत होखबे तोनीयो के कथी निमन बारे। हमनी के कही ना मायम हमनी के ना करैसी की त कहे कथी ना जब संघत औसन बा त तोनीयो के त उहे होखबे हम त बिशवासे ना करम की तोनीके खुसुर फुसुर ना करैत होखबे। त हमनी के कही की ना हमनी के ना करैसी त उहे हमनी के कहैत रहली हमर संगघतीया बा के की ना करै जाइहे जे तोनी के चलते हमनी यो के मयाम से चाहे सरसे सब जना से सुनैसी की। तोनीयो के खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करैसे त ओकनीके सफा ना फरक परतिऔ। खाली खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करतिऔ हमनी यो के खिस बर जाइत रहल हमनीयो के न ओकनीके के खुसुर फुसुर के मारे न बारा डिसटप होइत रहल। हमनी यो के न पढे ना सकैत रहली ओहीसे हमनी के न उहे खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर ओकनीके कराइके मारे न ओकनी सेन एकदम हमनी के न खाली झगरे होइत रहल खाली ओकनीके से झगरे होइत रहल।